Shan lalo kummaskaskeh san dashi asham piyyasku kate kasham kateya kam ndamaha suwera gu ka wera gu umtara sido ashanmekashan skkayo ya eh bam base kora <noise> ngumari ne hallagumo kah tunmo karagu dubi vabbusu mndu maira gu yabussu mundu dasi yansakah yah su ingumanri mdu dasi kah eh yal bala skuwandi dasi kah eh yalbala skuwandi dasi ndamsi skkwengumo <noise> maskkowesmo dasi unsewase ra alkakura sumomo dowu alkaki mdunum daasi umshe ssha umshe ssha dasi uzamsa ndom kaya makaya inakay umdu dasu ndamtttah um umrre dasi ndamttahangara kumaye ngol mashindu gu umsha rogu umtalu wissainwe kikineh yagiraguo ineh <laughs> alkaki raguko ileh willema umhun wai khala khala mahannndu dasi mdumtalu du dasi ozzum harr naual ngumni dasi ngolmatalah sohasin nipalawyye isah koh eraddan esa kureddan eeh zuwa mizuwa ngumur mitu haraku aauragumoh mitth duma maragumoh. Ehh nehh baberaddan ehh nmehh sineraddan ehen reddan duguma ita hannada barka barka nal ngumuri yati yehun barka nol sumuri ah dasi vemtayalo yakmdun undu yaradan ehhe ituguddan hha umtugal madu yarah nefitadak heh ngo nguman ussan hine akaki rogan wukawandasi umtahilo yalon nddega ilufsafttun geu yesafttun doh ehhe suaftuna ya eh kan koh ngumuri zuwa gah mittu hangamuro do eh danda misufo montiyah pasudan pasudan dn ehh mituldan ahh yatulonddeh mittu gura ngumnai sa mithukl yaaran mofwkalhe yanan yarakune madu uun maka haraddan lafo ma falmo zuwa essha ttando mitilharaku eh yaraddan ebarkugne madu doh yatuhara keh yange ne marawa duwandi ndifadan wizzan nubo kasan ehni kofo kaweye dihintanelo vahimtayelo go andu yasftuun noli taanduwa ah tuwarduwakne yesani yumtharaku mengoranddasi matchi ransata nehuu inttaga zuwa nganttah tofo ah wandu mihn murna mi ngumin ullun takatake sai kkan zuwa tfur ngunni dasi ngumani si asiyam nakaryadan dasi ehsu laya eh ndiye so nasu laya eh nadiye bussekah eh ga Yabuso kuiraddan mittan sal tel yatu ye hub yehubo ndumi umta limo yalutanoldu ngo ndumuri so dasi dana boradan nehasun laya yatu yatu twaye <hesitation> na waddan ndiyalu yatu anzumadan zumaddan uagahakurah yagi yahn kungiyan dasi hallas hhan ngumuri si laya ehun ngumuri su laya shun ngummuri su laya ah murnaana dan dasu ehun murnna dan diu etuse yatu yatuzaunn zun muzandda awerddan doh eh mi haun murna nol nste hkka weyaye mizuwandan ttilo yayeh mengar yerwa antimo na ezzzuwa tumula lardu lardu ya gadiya na mazuwa gu maku dasi hallasu ngumuri nakayahhamma dayya ntidom izuwa inter do ye zuwa lum ttah yaturharakan yaradan mitiyahatsisi eh ka kuro emttchel sselususu kalla doh halo shensi wukakure mukatah ne kusso kustukare yaropha katali hanap yaapha nekudaa sufsaftun yaharaku yaki gu maku yahay suku si eka khure gu safttun maku yahey gu saftun maku yahey gu safttun din ikun yarwnda adan rnga egeh ndumeya inmbasabo asura sata da matuideya ummu ndalmhum tahyeh wullahye umluaragu gu mudum saftun aharagum hallagum meyatuwazuma mtta imtahiles umdun safttun Ddon muroso mdiloma italu yasaw sandil ntilo bassda layarkala and asuhsse ni dududu nitallo milo nittolo milo muftta dasi laya mulkaya sada milakalaye susunda basar kasu sullacke megungo mezuwansla korandan messa wuzzan ninittara maidda aha nditu nulo lardu yawpaga umse wussan dumatalu ttuni umttumndal umhun taggal umsafttun ki ntse gade ka tchensi ko dasi nse sade ka tchensi milge donmasse dumkuoni imtwlddal yamkul ngumi ale alhassan ale yesafttun eeh dasi aulmatama duluu ma alleh yanshaow dulama alleh masha imtuyarak agumo masha araku yagwi araku weragu ayarasumo male yaragumo uzagustta skuro kumddo numttah umttagulo umtakalo doh dasi kafasen aro kumanda ah mukurachakudda kasu uzzun katulo aah asapiye da roku asiyelah ndau tukawa eh kuntuwa eh kuntuwa katundaraye kunani kahallado muku hala doh siya ngn alleh wwaje kai barako shadiyya shadiyya kadoran ka eh daasi mudal dagal takkoh ndala dasi kalwalengumoso shakumshade dasi shakushakushadra maldon palllangaah Dee wai kurnnatah numtu jama katra lda lumddu stakallema iligolo fanta hiyo longudo fattah dashi masha mattu dda doehy mattuda matuma datta lala mushw ehey <hesitation> yala ngotama njirmanl nqotama liki yawa mdila halu jirbba uskko lassamoah dashi mulalu kohey raga mundi hamo rufa kaderaddo kuma masafttun yatumo sagwa wanal kolssi lahaol suwa mol madara sal ale shawa umduwera zumddum ttah mundasattah mateqa deh dasi malu hairra gumo malu haira do dasi ngumuni su nakaya ngumuni nakayah do gade ngumai su maullid maullid na littahey ngumisu maulid ndasu daii sursa ningi ninggai dasu barkaro nonmol ngumuni mundi ngum elada wuskko engaro milawuskko eresi limawwo ahh longarasi nagi amma bilanguyanso ngumurso ma asum go dasi ngoro asum go dasi ndisufo suffon dan salah so misumffo mehgorah mihun wangga kiddan malume ragaya mesufo mesuffo lon ttah mdom zaimilaradan yehun ngummunsiyadden aluma tuwandanda makutur gatabo yakishiminsabo Kin maullid di kubudin kasun karasada dasi ngumuni snftu mengoro yangol yalardu ahggum malu mandi massah kameru massah kalmeroon undumasha kalnerron umdu umdulo tama mularekke dasi matu tiildde masu mattal dildte multtahh imtillidde masu mattal dilde multtah umtilldde loidi umduwa umtamalo zulumbuga malu zulbuwe umghingu mularo gaoh megu <hesitation> megu ibasiyoh yamilu milu lamaowa milu gum asuro milu mitor tam kai ndanaya <noise> umgakusemso din tagu um umshingu mula raga oh munda dasi mashusse tsure gu mukka gu shiro wattir mashingu wattir dasi mundilalu dashi yatum maidiguro yatumo ma dugim ekama shawa maiduguri molu mosafttum dasi gi mengaragun ehk un waragun imtula shade imdularagulum biya ah wargum ttah lassan shadey yahey kulmatukemeh da wahalayeh nuhssa nisafttan maiduguri da hallagu mensufo monti daga mulftun saftun monde mosaftun halagu musuffo awndidoh dasi ulwa asra dunya talaha izal sani shedeya izal ilsani shadeya multeyesu chideyengumo ndamhu chide yangumo dasi umttu saftun awero gumo Ahh umtul safttun ah woro gummo duniya dala sa shadeya bass mandu yatuda yara gulmo andu umtul satul utul safttun yazulbbu ha umtul safttun zulubu unshingu mularangumo zulbu mulssan farran menggoh eh mittasi mittasi mittasin gorangumo duk ma milu umlu umsafttun umkadan umlllu un ddal dasi umhun kasuwangu moh umka halk gulmodasi mosafttun doh hey umsu sendu umtu kasuguwa ngumowa ahh njamenna umter nigamenna umtul fasa matur fargga nda sudan ma umdalu sudan undulu umtagidalogo umtaguu masha a sudan umhun kasuguwangumo ga ndu wullahe de mullo moro wulo zulbu malu zulbu eh umsanneh zulbu umtahey umse soh mardugumi molu maiduguri umtte umtul dagaah mahu mattah mahun dildde sa umtu jama'aro gi umtudan madu du dan masha ah tildde dasi umllu afadu afadu masha ah dasi ndam duu mittuko galmburu ga mitumo galmburu dasi yatak n damillu maiduguri molu maiduguri umlu umsafttan ah maiduguri ah eh dasi halasu sana stenfugulmo mo sadttun nufttah sama